अगर मेते यान मौका मिल्लू की मई कखि भी जैते अपणु रेस्टुरेंट खोलदू तो मैं खिलोलु तुमते साग सब्जी जो हम लोग यख बणांदा कया बोलू तेथे चौसु भात जो डिश छे यहाँ की